Cïnga myero alwök karë kï karë tëk atio tic mörö këkën, tëk amakö gin mörö myero abin alwök cïnga ëk agwökara kï ï two mörö këkën.

Köth ba cwee ï kabedona caa kï caa ï karë ni pïny nwongo pod öthwö, yamö dwong ëka köth cwee kïcëlïcël na ba dök pïny.

Neno më kwan okelo ënë nï, alökalöka më kabedo tye nen, më acël kwan okelo ötöka, kwan ömïö ngec, kwan okelo döngö lobo na papath, ömïö naka da anwongo gin n'opono kï ï tyën ngö manu kwan gin na kwan ömïö ï lobo na më onu ën ënön obedo ï kwö ka dhanö.

Ngat na tye kï two preca ba mïtö podho cwiny ba mïtö gin na mïö para caa kiducu.

Nïnö acëlacël an acemo kïrïö, kodiko ëka kothyeno ëka dong abuto anïnö gïra.

Atwërö mïnö athïn-na nwongo cem na bitamin pol ïë kun inwongo alökö cem alöka ka tin atedo böö nök kodiko nwongo atedo dee öranga, kodiko mërë atedo amalakwang nwongo yot kom k'athïna tye na bër, ba atedo cem acël këkën nïnö kï nïnö.

Kwan tye ka yübö anyim ka pecina ï kabedona ï yoo nï, rwöm më lengo tye ka mëdërë, ryëkö tye ka mëdërë, ëka manu bino kelö lönyö ï kabedowa.

Pï bër ka pacöna na kwan okelo n'ëthïnö ökwanö, ëthïnö tye k'ötöka, ëthïnö tye kï pikipiki, gedo tye, ömïö alökalöka obedo tye ï pacöna. Pï man ömïö okelo alökalöka ï peci nökënë më nënö nï ëthïnö na megi bene ömakö kwan kita mëga ökwanö.

Gi woth na wel mërë yot ï kabedowa ënë obedo pikipiki onyo gali.

Cem agwökö kï ï pacöna, aketho ï dërö ënë aketho ï dërö, ëka mene anënö nï ka aketho ï dërö agwökö na bër.

Ngat na tye kï two para nwongo dhö cwinye rem nwongo miti me cem ope ëka nwongo kome rem.

Tic n'ëtëla më dini ötïmö ï kabedo n'orumo ënë nï, më acël ka pëkö mörö opodho dhanö öthö gïn bino tëlö lëga më ik. Më arïö, tero gïnï lok k'Obanga ï kabedo na papath ëka dhanö larë ëka dhanö cakö tino nïmïtö k'Obanga nwongo dhanö do ongeo nï Obanga kara ënë mïö jö jami kïbëc

Kwan mene ömïö mon karë më cïdhö anyim më bedo kï ngec më nwongo tic më bedo kï nïang na thuth ömïö thon ëthïnö anyira obedo kï karë më dönyö gïnï ï cukul na pol ëka thon gïn ï caa ni etye gïnï ka könyö lobo ï rwöm na malö.

Kabedo nökënë jwïnya makögï më acël mërë nwongo pi nwongo pic nwongo pi cilo nwongo nwongo pï cilo tye makögï nwongo cilo tye ï kome ëka ba lwökö tyënë ëka rwök mërë gïn marö cïdhö kanya nwongo pünö bedo ïë naka mïö jwïnya makögï dong gin na pïrë tëk myero önën nï ëlwökö tyëngï obedo na leng.

Jö më pacöna mïö gïnï jami më kwan both ëthïnö ëka cükö gïnï cwiny enyodo kïbëc më kabedona ëk oter gïnï ëthïnö ï cukul pï nënö nï ömakö gïnï kwan calö gin na pïrë tëk. Na path kï manön jö më pacöna mene cïdhö gïnï më gërö udi kwan udi kwan na papath n'ëthïnö römö kwan gïnï ïë.

Kwan ökönya ëka ökönyö thon jö më parwa ï yodhi na pol ömïöwa ebedo kï tëkö ebedo kï ngec ebedo kï yodhi më cobo peki na bino bothwa karë kï karë.

Tye gïnï kï ryëkö më twak ï kin lwak më kelo alökalöka ï kabedowa.

Jö më pacöna nwongo gïnï bër ka kwan më kin pacö ï yoo më ngeo kwan kï cöc, ngeo kite më gwökërë kï ï two, ëka kite më gwökö kabedo n'orumowa.

Myero acam öranga, kwon abir, Apëna, nyim, amedo.

Yüb na papath më cukul n'ökönyö kï jö lwak na tye ï kabedona ënë nï, nïnö k'enyodo pa ecwodo nwongo nï enyodo bino ëthïnö nyutho koncat, ëthïnö twak k'enyodo ëka enyodo thon twak k'ëthïnö nwongo ebedo kanya acël ëka ecemo kanya acël manu kite më bedo kï mar ï kin jö ënön.

Kwan ömïö an angeo kwanö kwan, ëka thon angeo rukara na bër, pïën nwongo alwökö koma bedo na leng, ëka an gin na an acamö mene acamö na nwongo römö lwëny ï koma na bër, ëka thon nwongo ka an atye ï kin jö, lëp n'eloko, aloko thon ökö na bër.

Yüb më kwan na papath ökönyö ëthïnö nï köman: tye ëthïnö nökënë na ba römö cülërë gïnï ï cukul inwongo nï ëjököthaü kwanyögï ëka cülö gïnï gï, nökënë tye nï edito mene könyögï ëmïögï cïlïng mörö na gamenti ökëlö më könyögï.

Yodhi na jö më pacöna onwongo gïnï kï bër ka kwan, onwongo gïnï pwonyere na bër na lübö kite më gwökö pacö, kite më gwökö lïm, kï kite më döngö pacö ï yodhi na bëcö.

Tedo cem na an amarö na myero eted na bër ënë mïtö eted öranga na bër, ëcël kï möö onyo epii, epii k'amedo onyo epii kï nyim, onyo myero eted böö epii kï nyim ëka wëkö acamö na bër.

Kwan ölökö kwöna pïën ömïa atye kï ngec, aryëk, ömïö thon agwökö koma na leng, agwökö ëthïnöna na leng, ëka arömö cülögï thon ï cukul.

Lengo më coron myero obed gin na pïrë tëk, myero waywë coron obed na bër, wagwök nge coron na bër, jami na myero atii ködë ï coron myero obed tye karë ducu.